Sɛ merekyerɛw ndaase krataa dze ama obi a, adze a mebɛyɛ nye dɛ, mebedzi kan ada n'ase wͻ ͻdͻ a w'ada no edzi dze akyerɛ me na ma ama oehu mfaso a mboa a ͻdze boa me no ͻkͻree kodurii. Na ͻno ekyir no, mebɛma oehun no dɛ, ber biara no so behia mo mboa tse dɛm no, moso mobͻ boa bo pɛpɛɛpɛr.